<hesitation> Raha ohatra hoe mamboly zaho ka maigna, maigna be tany an, de mamboly, zaho loha mila mamboly, noho izany mila mamboly le raha tia tany maigna alongany, de vokatra mety aminà tany maigna ohatra hoe karaha hoe mangahazo, de <hesitation> atao to- tondratondrahana rano matetitetika zany izy, zegny solution afaka atao am'zegny.